געפילן- אבער ווען ס'קומט צו מאכן א ד- א החלטה אסאך מאל איז די געפיל וואס מ'האט צי איז וואס עפעס שטופט דיך און זאגט דיך אז דאס איז גערעכט און מ'גייט נאך די געפיל און- <hesitation> און צום סוף איז מען טאקע גערעכט.